ס'דא אסאך מינע טייפס אויף פישן. <hesitation> למשל ווי א וועיל, און א שארק, קליינע פיש, גאלד פיש, סטאר פיש, די מין פיש. נאך דעם איז דא עלעגעיטערס, <hesitation> א סי לייען, מיט אסאך <hesitation> אסאך ים באשעפענישן.